Ман рафтан ба толори варзиширо қадр мекунам, зеро он муҳити махсусе дорад, ки барои машқ кардан илҳомбахш аст. Дар толор ҳама чиз барои ҳадафҳои фитнес омода аст. Таҷҳизоти гуногун, мураббиён ва фазое, ки одамро водор мекунад, ки бештар заҳмат кашад.